Për një shëtitje malore, në çantën time do të vendosja ujë, snack energjikë, një hartë dhe një busull. Nuk do të harroja një komplet të ndihmës së parë, krem dielli dhe veshje shtesë për ndryshime në mot.